أيا خطرا مشعوذ السحار الحلوف جا راح يسحر واحد سحر روحو، كسحر روحو و يبدا و بدا يهبل و بدا يبص بدا يخرج عن عقلو بدا عاد غيمشي و يهدر وحدو أسيدي، مبعد بالشويا بالشويا هو بدا يمرض مبعد بدا كذا مبعد إنتحر، كتل روحو جاعاق تهنى من روحو.